أول نصيحة أجول له إنه يراجب مصاريفه ويكتب كل شيء يصرفه، بعدين أجول له يحاول يسوي تحديات صغيرة مع نفسه، مثل ما يشتري قهوة من بره أويشرب في البيت بدال ما يصرف فلوس، أحاول أشجعه يفتح حساب توفير ويحط فيه نسبة من راتبه حتى لو كانت نسبة بسيطة، وأهم شيء أجول له يبتعد عن العروض اللي تغريه يشتري أشياء ما يحتاجها هو.